في السعودية عندنا عدة عطلات وطنية مهمة أبرزها اليوم الوطني اللي يجي في ثلاثة وعشرين سبتمبر من كل سنة نحتفل فيه بتوحيد المملكة. بعد فيه يوم التأسيس اللي صار حديث يكون في اثنين وعشرين فبراير نحتفل فيه بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى. هذي المناسبات تعتبر فرص كبيرة للإحتفال والفخر بتاريخنا.